<hesitation> ɗun kaa hinniiɓe ɗun ɓee, ɓee anndi nafaa ɗee kulle kaa. Minen kaa so ngoongaa Alla, a tilaaki e leydi a ŋabbii dow kammo, haya a waɗan ko mbaawɗaa kaa. So wanaa ɗun kaa Alla yaafin. Min kaa so a landiike kan, ngaɗaa ko ngaɗtaa. Hande kaa leydi ndii yimɓe ɓee ngollii ndi me tilaaki nii. <hesitation> caggal muuɗun njahaa dow.